Muan tsika tu ka moyon, ma nating ainy rom kumair, ge kapu, nating ain tsun rom ya, kia tu moyon, mam nating nasnas rom moyon tan pot mam te kuskus rom nyiun, mam te giri ya fiisen men nyiun, mam te giris ya mam te fakei bus ya tan guaf, ai bus ana. Moyon te mas bus, mam te ainy bus, ainy fakap, ainy bus mam te nom parits bus.